راح نقول لك يا صاحبي أنا عارفك أنك أنت مش دايما وقتك مقعمز تقرأ بس في نفس الوقت عارف أنك نفسك تلاقي الوقت اللي القراءة، أحسن نصيحة ليك أي بعد الصلاة خدلك ربع ساعة نصف ساعة اقرأ فيها ولو كانت في المواصلات إمسك كتاب وإقرأ فيه، هتلاقي نفسك قراءة بتجي معك بسهولة وتدريجي حتى لو تقرأ صطر أو واحد أو أفضل من أنك ما تقراش شيء خالص، دي أحسن حاجة تقدري تعملها، شن رأيك يا صاحبي؟